لو عندي خيار ين إيقاف الزمن أو الرجوع فيه أختار زرالرجوع في الزمن ليه؟ عشان لو صار شيء ما عجبني أوفاتتني فرصة أقدر أعدلها وأعيش اللحظة من جديد أما إيقاف الزمن أحس ما له فائدة كبيرة الزمن بيمشي، سواء وقفنا أم لا